घासको मैदान भन्या बित्त्तीकै सब्बै भन्दा पइला त मुलाई हरीयाली झिक्कै झिक्कै घासहरु उम्र्याको ठाँउ एक सुन्दर मैदान भन्या मु बुद्दो छु । यो खुल्ला आकाश तैमाथि प्रकृतिले सुन्दर भयाको ठाँउ त्यइको बिच्चैमा घास्यामैदान भयापछी त्या गैखेर आफुले पल्टीदा खेरि पन छुट्टै छुट्टै महशुस हुदो छ । त्यो घास्यामैदान जा हुदो छ त्या गैखेर आफु पल्ट्यापछी आफुलाई शान्त केइ नँया नँया अनुभव भयाजसो चाई मुइले गर्याकी छु । त्यो ठाँउ एकदम स्वतन्त्र हुदो छ, त्या केइ हल्ला खल्ला यसो केइपनी नभयाको एकदमै राम्रो ठाँउ हो जसो चाइ मुलाई घासेमैदान लाग्दो छ । घासेमैदानले झिक्कै कुणापन दियाका हुदाछन् । जसै घासहरु रोप्यापछि त्या झिक्कै झिक्कै कुराहरु हुदाछन् ति रोपिखेर हाम्ले त्या हरीयाली बनाउदा छु, त्यइ हरीयाली ठाँउले चाइ हाम्रो वरीपरीको ठाँउलाई सुन्दरताको एक प्रतिकको रुपमा पन चिनाउदो छ घास्यामैदानले । तेसैगरी त्यो मैदानले गर्दाखेरी हामि जब त्या गैखेर एक्कै छीन बसिखेर पल्ट्यापन हामीलाई शान्त महशुस, खुशी महशुस, हाम्लाई जीवनका नँया नँया रंगहरु दिया जसो चाई मुलाई महशुस हुदो छ ।